Eh ndikkima ,I daana be law nden mi fina bo be law, Dalila bo ko wadi ngam tomi yahan kuugal mifina be law mi dilla kuugal am egaa law nden tomi tomi warti mi somi mi lora mi waal mi daana be law.